Ampiesana zany ny tranon-tsary lafa tegna te hiaro na te hanasongadina ny sary anakiraiky. Igny zany da manampy ny fitazoma ny fahatsiarovan'ny sary iny da manome endrika soasoa avao koa ny trano <hesitation> lasa hokany hoe hengo-trano regny zany i.